Telo tanagna efa nipetrahako elaela: voalohany tanagna niterahako dimy ambin'ny folo zaho nipetraka tao dia tanagna araiky nianarako telo taogno ary nipetrahako teto antananarivo eni taogno